أنا بالعادة بشرب أثنين أو ثلاث- أثنين ونص لتر ماي <hesitation> يوميًا يمكن ببعض الأيام أشرب أكثر خصوصًا إذا كنت في أيام حارة أو بعد التمرين أسبوعيا تقريبًا أستهلك حوالي أربعتاش خمستاشر لتر.